ٹوسٹر میں بٹر رکھنا ہے۔ ایک مشین ٹائپ رہتا ہے <hesitation> اس میں ہمیں بٹر رکھنا۔ پھر سوئچ رہتا، اس کو سوئچ آن کرنا۔ پھر بٹن رہتے، وہ بٹن آن کرنا۔ اس کے بعد وہ بٹر اس کے اوپر رکھنا۔ بسکٹ رہتا، بسکٹ رکھنے میں بسکٹ ٹائپ کا رہتا۔ جسے ہم بٹر بھی بولتے، وہ بٹر اس کے اوپر رکھنا۔ <hesitation> پھر تھوڑے ٹائم میں رکھنا۔ تین منٹ تک رکھنا، پھر وہ۔ جو ٹوسٹر ہے وہ اس کو گرم کرتا، اور اچھا۔ گرم گرم کرتا، اور اس کے بعد ہمیں کھا سکتے ہیں اسے۔ ٹوسٹر ایسا کام کرتا ہے۔